Fofolok kanak kani geem, da uri mi, lita yumi gem, a sheje timin ne shashalau nu gong, timin fole muri ti yela timi, sheje tin pii nung ti lul nu gong, sheje tin ne nung shinele nu gong, tin ba nwa nigo min shi yamba, fofolok kakwe kana gem kanak, min pili tee, <noise> uri min nanghe teen tii, wa kwen nung kan kane shong yimam mi pi, fololok kami geni ni doshi nung ti lul gong, ni shwan lul gong, ni fo muri ti yela tini, ni ba nwa nigoni shi yama yele, ni wi teen tii. <noise>